hariyya me arakaai ralee fudedii, woan anin midasar jirtuun woan dansaa lila anin shukul muhimuu iraa kabaa, ralee fudedii me arra kaai mal tabaa unum tabenaa, woaktii taan anin woan muhimuu hamtuu midafenoo fedaa, arra kai ann egii wollin tabenaa malaan rawoad siit himaa, woalin tabeena duub.